יא, די דאו- די גאווערנמענט העלפט צו צו די עקענאמישע וועלט אסאך מאל מיטן מאכן געזעצן און, און אזוי ווייטער.